<hesitation> kek mano caro kito nyimpan daging biak awet tu sebenarnyo ado beberapo caro bang, <hesitation> yang paling umum yang paling sering dilakuin samo orang-orang tu yo pasti di bekuin di masuk in dalam freezer, itu hal-hal yang biaso nyo dilakuin, mau itu daging harian atau pun kadang yo jugo di fermentasi bang, kayak yang di steak-steak yang mahal-mahal di restoran-restoran tu bang, <hesitation> biasonyo tu di fermentasi, entah itu dio pake mentega, enatha itu dio pake kopi, segalo macam, keju lah, apo lah gitu, itu kalo untuk yang salah satu nyo bang, nah s- selain dibekuin, biaso nyo jugo ado pengawetan secaro tradisioanal, yang biaso nyo tu dikenal jugo dengan sebutan, ikan asin atau daging diasinin gitu lo bang, nah proses pengasinan ini jugo lumayan bikin daging tu awet bang gitu, selain dibekuiin, diasinin jugo <hesitation> manfaat dari daging tu jugo kan dak bakal hilang, protein-protein nyo masih terjago segalo macam.